حدد الأول الميزانية بتاعتك كل شهر يعني إنت أما يجيلك كام ومحتاج تصرف كام في حاجات أساسية، وبرضه اكتب قايمة بالحاجات اللي إنت محتاجها ومتقدرش تستغنى عنها كل شهر أما الحاجات الغالية اللي تقدر تستغنى عنها فاستغنى عنها، وبرضه متنساش إن إنت تدلع نفسك كدا كل شوية عشان متزهقش.